तोतो एक पंछी है और ऊ हरे रंग रो <noise> है आनने हारो रंग वड़िया लगे। ए मिर्ची खाई लावे और ज्यादातर हरी मिर्चा खावे। और अलग अलग मुठाईया भी खाई लेवे और ऊ मानक अन्ने हिकाड़ सके बोलणों। मानक जीको हिकाड़े वो ए बोल देव जियूं घणा तोता मिठु मिठु बोले।